Ngaye mwene onkalamwenyo handje, ngaashi shi te popi ngino, onkalamwenyo handje ombwaanawa, shaashi, shituli naakwa naakwa naakwanegumbo yandje, otuli tuna ombili, tuna enyanyu, keethimbo otatu yolo, ohatu vulu noku oku zapo tatu hi ngaa tuka ta lelepo komashala ga yooloka noga yooloka, tatu mono ngaa kutya nani komashala hwiya okuna iinima ya yooloka noya yooloka ngaashi nande oku tala iinamwenyo, nomiti dha yooloka nodha yooloka, okuka ta lelapo ngaa komashala ga yooloka noga yooloka, se tatu monoko ngaa niinima yimwe kwali ike wuyi tshi nale. kwali ike wutshi kutya ngaashi nda dhini oku tumbula, okuha nande, ngaashi se otu hole okuha komasha nga giinamwenyo, kwali ike monkalamwenyo hohe wutshi ike nande okuli ondjamba otshiima tshafa peni, ndele molwa onkalamwenyo shaashi onkalamwenyo hohe ompu, oto vulu okwiinyenga wuhe hwiya nahwiya Atu vulu okwiinyenga tuka ta lelepo, opo tu tshuwe kutya komashala ngeya okuna tshikee, se natango onkalamwenyo handje ompu, shaashi andi vulu nditye nande okuli natweeni, atwi nande oko- okongeleka, shaashi se aantu yamwe mba tu hole ongeleka, toole hatu tila kalunga, keshe osoondaha atu vulu oku kala tuuka kongeleka tuka galikane, ngano atshuulike kutya onkalamwenyo handje hoyene ngawo oha ningilandje ompu, shaashi natango nge onda dhini okutumbula owuli ko kule nakalunga, onkalamweny hohe iha hikala lela ompu ka, maala sha wakala weengena pamwe nakalunga to ho galikana, oho kala wuna onkalamwenyo ombwaanawa, natango shi anditi onkalamwenyo handje ombwaanawa, kalunga kandje okwa yambekandje, okwa pendje omuholike gwandje Nguu hasilendje otshimpuyu lela nondetshi panda lela, keethimbo ohavulu oku kala ngaa lela nande ngeno kandipo puhe, oha vulu oku dhenge landje ongodhi ta pula ngele ondi lipo ngaa nawa, ta silendje lela otshimpwiyu, ngano otshiima tshimwe ndetshi nyanyukilwa, nonkalamwenyo handje ngano ondi wete kutya ondili meke ewanawa lela, ondina omusili tshimpuyu, ha silendje lela otshimpuyu, andaala nditye nookuli kungaye, otshiima shono ndi hole, shaashi ngaye omuntu gumwe ngu kandoole okuuvithwa nayi, ondoole oku kala nda nyanyukwa ndee shi ndihole otsho ike nda pewa, nena ngano nonkalamwenyo handje ondi wete kutya ngano oha ninga ompu nayi, onditshi hole lela nawa notandi pandula tate kalunga sha tulandje ponkatu mpa ndili payife ngino, shaashi okwa ningilandje ndikale ndina onkalamwenyo ompu, ndina onkalamwenyo ombwaanawa, natango onkalamwenyo Handje natango, ondi wete kutya oha- oha ningi ompu natango kalunga kandje ayambekendje ne, ta pendje ngaa ndi kale tenyangadhala shaashi yakweni yamwe oko yeli onkalamwenyo hemu dhigupalela shaashi kena kutya oha monotsha tatshizi mpeya, ngaye ku ngaye otsha ningilandje otshipu shaashi ondina iinyangadhalwa mpeya handi nyangadhala, onkalamwenyo handje payife oha ninga ompu lela shaashi, nande ngeno owuna ngaa ompumbwe hotshiima wetshi pumbwa nenge opena gumwe gomo <hesitation> okuume nenge ogo mezimo lyeni a pumbwa tsha, ote vulu okumukwathela shaashi ngano onkalamwenyo handje ohili nawa andi vulu ngaa oku kwathela yakwetu.